Kalau untuk kerja ini au beti bisa perkirakan karna au bei dalam tahap kuliah dalam tahap <hesitation> mikir jalan ndia.